راح أختار الفلوس أكيد لأنه مع الفلوس أجدر إني أشتري اللي بخاطري، أما الهدايا صحيح قد تكون حلوة أحيانًا، بس ممكن ما تكون الشيء اللي نفسي فيه، فتخيلي إنه أنا أجدر أختار وأشتري اللي يعجبني، فالفلوس تعطيني حرية وكأنها المفتاح لعالم من الخيارات والإختيارات اللي بنفسي.